Isavuni niindai ikulombanga, kuogizire vindu, vindu vivee visafi, vindu vya khurirakhu vivukle kuvaakhu navuchafu tawe, shichira nivarirakhu, vilakhulomba khulwale, mbiri cheru chive nurulwale, kuree vandu vaniu tawe, kuve kuva vandu va kuyanziza tawe, khu isavuni niindai, ivumikirwa muzinjira zyosi unyara kuogiza munzu, unyala kuogizira vindu, unyara kufuira, ungara kwisingiraa, kwisavuni niindui sana. ikora igasi inyikhi sana, ikholanga igasi indai. Isaruni niindai ikukonyanga, kwisingire mbiri, mbiri kuvee vandu valai, kuvee khunga nakuzia imberi wa randu tave, mbiri cheru chivee miniu, kuzia kuviraa warandu varii, khurure khuhangira vandu tawe kuvee vandu valai vasafi, khu isavuni niindai irombanga kharee navuniu, kuvee nuvulavu, kuve kuvaa vandu vatamanu tawe kuvee vandu valai khuviraa avandu khuri na vugundu tawe, khufui zinguru, kwisingi, kuriza vandu valei vandu vaniu, khuviraa mbandu khuviraa za ni mirembo.